الآلات الموسيقية دي ممكن اقول ليك منها ذي الكمنجه و العود والجيتار والفلوت والفلوت ده طبعا صفارة والصفافير دي كتيره ومتنوعه في من الصفافير دي الطرمبه والساكسفون والهارمونيكا وعندنا طبعا زمبارة القصب وبرضو في آلات تانيه ذي المندلين والربابه و الطار و الرق والدلوكه والأكورديون والبالمبو والوازا والدربكه